نحنختار قرية صغيرة علخاطر القرى الصغيرة فيها فيها الهدوء فيها الراحة مفيهاش برشا حس تولي ترتبط هكا بروحك و بطبيعة تولي الحياة بسيطة اقل مشاكل اقل تعقيد تولي تركز على الحاجات بالرسمي تهمك في عوض ما تكون مشتت بالحس و المشاكل متاع المدينة الكبيرة